A Holandy agny zany e! Misy ny- ny maropana ambony lafa tonga ny fotoa mampafana ny andro da soasoa ny hafana amindreo agny lafa tonga avaoa koa ny fotoa mampanintsy la amanitsinintsy soa avao koa gnagny fe ny tena hoe somary mahenjahenja ny toetrandro agny somary misy fikorotana.